Ny fitaovana karazagna fandrahoana sakafo dia: vilany, dia lapoaly. Dia rehefa <hesitation> rehefa mahandro vary ianao dia vilany ny ampiasainao. Dia rehefa magnano manendy friry laoka ianao a dia amin'ny lapoaly no ampiasanao anazy.